Gny fandehanan'ny gny sambo ambony rano aloha misy lafiny roa: gny raiky tsotsotra voalohany taloha, mampiasa hazo regny gn'olo hikopahana gny rano igny, handefasa, sotomy megna- ahemotsy megna aloha megna afara megna aloha arakarakin'ny gny direction andehana zany. Zay gny taloha zany de ambony laka tegna na ambony sambo. Fa amizao amizay fa misy gny motera, magnotakotaky anazy ambany agny, manosiky any le le vatany, le raha igny misy elisiny aby manosiky any le sambo igny handeha handroso.